Gulobuum gan injé imimé duniye gumeenmééŋ maat iju iloob go jaraam iifaak. Ñé do gulobuum ga do gulobuum ga gan injé imimé, goniye gafangufoji gubagiir gan injé imimé éém gumeemééŋ éém.